کتے اپنا لینگویج الگ الگ طریقے سے سمجھتے. یہ باڈی لینگویج رہتی ہے، یعنی تو آواز جو بھونکنے کی آواز رہتی ہے، یعنی تو سمیل سے بھی کتے ایک دوسرے سے بات کر سکتے. باڈی لینگویج میں کیا ہے؟ اگر پونچھ ہل رہا سمجھو فل سپیڈ میں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کتا آخری خوشی میں. اگر پونچھ نیچے کے سائیڈ میں دبے بائے سمجھو تو کتے کو کیا کچھ ڈر ہو رہا، یہ ایک رہتا ہے. اور اگر بھونکنے کی آواز پر ہم غور کریں تو اگر انہیں جلدی جلدی بھونک رہا سمجھو، بھو بھو بھو بھو بھو، وہ ٹائم پر انہیں اور ایکسائیٹڈ رہتا. اور انہیں دھیرے سے غصے میں ایسا کر رہا سمجھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو ڈرانے کی کوشش کر رہا. اور سمیل کیا ہے؟ کتوں کے پاس میں سمیل سے بات چیت کرتے. کتے ایک دوسرے کو کیسا پہچانتے ہوتے؟ ان لوگوں کے جو یورین رہتا، وہ یورین کے جو مارکس رہتے، اس کے جو یورین سمیل رہتا، اس کو دیکھ کے پہچان لیتے: یہ ٹیریٹری اس کی، یہ ٹیریٹری اس کی، اوکے ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں پچھواڑے کی جو سمیل رہتی، وہ چیک کرتے، دوسرے کتے کو چیک کرتے، پورا سب کچھ جان جاتی ہے. کتے کا بیہیوئر کیسا ہے، خالی سمیل سے پہچان لے سکتے. تو یہ لوگ اپنے کمیونکیشن سسٹم سے زیادہ الگ رہتے، اپنے انسانوں کی زبان سے بات کرتے، ان لوگوں کے باڈی لینگویج سے بات کرتے، سینس جو اپنے سمیل سے بھی سمجھ جاتے، اور بھونکنے کے بات سے بھی سمجھ جاتے. تو تھوڑا سا کمیونکیشن ان لوگوں کا نیکس لیول رہتا.